Kedzimbire dzɩñ dɩ gbeŋdzoo? Dɩɩ fɛ dɩ gbeŋdzoo, dɩɩ wʋlɩ dɩ gbeŋdzo sɩ dɩ dzɩñ dɩ gbeŋdzo? Ɛɛɛ kʋtʋlʋkpɩnɛ báa aŋtʋ, dɩ kedzimbire dɩ ka kɛsɩná, kedzimbire, bɩɩ ŋsɩ ŋ dɔkʋ dɩ lɔ ŋñ dɛdɩ dito ŋsɩbɔɔ bʋ bisiyá, sɔsɔ ŋ fɛ dɩ, kádzaŋá ŋ fɛ dɩ, báánɩ ŋ fɛ dɩ, dɩná dɩɩ malána nɩ kééyá dɩɩ dzʋná nɩ. Dzɩɩ dzʋna nɩ kééyá léle léle. Ŋnáa? Bʋká <hesitation> bɩɩ ŋsɩ dɩɩ yála ka yɛ fɛ álámɩná, dɩ dzɩŋ sɩ álámɩnáá dzɩŋ sɩ dɩ dzɩñ bɔɔ ŋŋ yáa fɛdɛ ɛɛɛ kedzimbireé, bɩɩ ŋsɩ álámɩná lɔ ŋ várɩ kedzimbire ŋsɩbɔɔ bʋ bisiyá lɔ ŋlɩɩ, bɩɩ ŋsɩ ŋwɛ ŋñ lɩ, kedzimbire dɩ dɩɩ tɩnɩ ŋ wárɩ, álɩ ññ fóéna dɛɛ sɔɔɔsɔɔɔ dɩɩ búti awárɩ. Bɩɩ ŋsɩ ŋwɔññ dzʋ, <noise> ŋwɔññ dzʋ, ŋwɔññ dzʋ, kedzimbire dɩ dɩɩ tɩnɩ ŋ wárɩ aráa, ñ dɩ ná nɩ, dɩɩ ɖoró goóre kaá dɩ wáana ka fóe ka tɩnɩ ŋ wárɩ. Abé bɩŋsɩ ŋ taa lɩ lɔ ŋ sɔkɔ dito ŋ vanɔɔmɛ lɔ ŋyɛ ŋɩhŋɩhŋɩhŋɩh!!! Ŋawɛ ŋaá fóe ŋáá kɔnɩɩ yɛ. <hesitation> Mɩnɛɛ bɩɩ kedzimbire dɩná ñ dɩ dzʋna álámɩná, mɩnɛɛ yá.